Ny karazany arety hitako matetika amy tabalaky zao: de misy kanka, hanka igny nefa laha tsy voatsabo hoe tsy mihina fanafody ndra mihina hany manao akôry tsy ho janga mahitsy, tsy ho afaka mihitsy hankany igny, mahia avao i tsy mety ahazonay hoe ho bevata zao.